Iyigyi, agya awoza ni aba zi ikpiye owu ni. Iyigyi ya zi ikpiye owu akpaha nu ya danu ela ishi nyeeni ogyolo yo nga iso. Nkini odanu ela obye no opwoje kya ti oya gye ogyolo pwo oya yi iyi nu ya iyigyi byo oya gbola ni oke ya gbola lalo, oya mase kwo oya pwo ogwutagye kpe era nu pini omo ma to byono omi iyigyi ni oyifu kebe ki ikyashi ni awa ogyolo ya yimu ko kwuwa sawo ma i-o ogbo gyogye gya agya. Agya kuma byoni ofiye nu ma agya ni owa agya la dan koza ni gyelo kya kwe oya gye. Okuma gyelo foza kya kwe mani oya taba hagye ebeni kusa lo. Ani iyigye ki le mema ni la so awoz mani no muwa mani ogyogye ni ami gye ni wa kwo ogyogye aha gye ni nkoni oza gyelo ya kyi iyo titi awa ba yi gye sobo kpo o-byo byo ni awa zomonto wo o-o-oziyi ha no owuso yuwa ni, wo oziyi ni gye gebe lenu ni, to nkini ozani gyelo oza shape ko kwo ozani ge kwo ozani ya kpi iyigyi, kwo agya awo ifu kebe ka akyashi aziyi kotata akuma ba zi ikpiye owu ko kiriki.